زه ستاسو د کار څخه ډېر خوښ یم. تاسو هر یوه خواري او زحمت موږ دې ځای ته را ورسولو تر څو پروژه په بریالیتوب سره پای ته ورسیدل. د دغه کار ټوله امتیاز تاسو ته ځي. زه ستاسو څخه منندویه یم چې حتا په خپل شخصي وخت کي مو پر دې پروژه کار وکړ او پر وخت مو پای ته ورسول. تاسو ټول د ستایلو وړ یاست او زه په تاسو ویاړم.